Mabbicara akkegunanna kulkas e mega mega rupanna pole akko meni idiq meloq kiq ga matterowi daging meloq kiq ga matterowi akkaju-kajungngeng yaregga yakkebbuarengngi eseq batu <noise> wedding toi aga yattaroingengngi wai akko meloq i minung macekkeq i ero.